ukpenonume miwolyinio mirerete adwe mekenyme mijatemuekeny usokununa mirerekunete oreredown ovonmevatate adwe adwe inumahine bekenyka ivonumevalwole mekeny usokun miyokurote mimodeinumo udierka mimonde udier mimond ekenyewena iyigber banu mitututam mekeny eweyme mitamu ekeny maka ekeny maka mekotumamu uturu oyobanu mitaken udagena nu evome diamu uvagina uvay inumahine gina etatula inum nu mimon banu uswey meta enyaymota tutunuivom ukoyo misuveken edamina miyokuron mitatul ekeny maka na do ako mefane fane enumakakpey nueweyna mekwe ekwe ifufuka enumaka kpey me kise banu musemuneka enumaka kpey wo ovokom? Ini okpokinubaw meyawa ovamu kpe okpoki ukoka enumaka nuevamekwe ekwekwo ifufu miyigenbaw te ma- a genbaw ma- a iyikperbaw mamu gen enatu enikrenuabomukomayo ku owuvrovo mosene enuekeny many enyan ewey nu eswene enuekeny many me miswene utomboyo krese akwekkme bekeiny omavram nu abomikosunu mokwekwe inwekweosoka enumaka kpeynu evamokwe mejukumase enu maka inumekweka miswene edagbie oweyka oweyoderi egungun okrudvanteminwime eweyna edata gbiemekon ekuvomerie? Ndo ohonu enyany metama ado ukona otafunde mu ekun igu usweyna ekunu igu nu enubekeny ekar ekar bonu evamenen usweyna muhir iguyoma a muhira uhirema ado muda semine do uja muvon ukoyo ugen mumonu uto odesin osomennetuokunu inumunu ogbagine iwol ohom owol onowey moswey mukoyo omo egugunka odokunme ohoyo midaykpekpen oso, oso edownome migidiya okunu udeme ovasoma megidiya udememosoma dareme osona okru dareneni ehir igunama a etasemune na etatul uvay inunahinena ekeny makamekotumu uturu etatula oweynubregenbregeninum umakakpey mokwe kwo mubregen ona umaka mokwe me do ona orererevondo midayinkom? Do oso onyonkumenbo midamon omoedamin ovu omoedamina nume enikpey nu eyin omo ogoni mitamona mimonomogorina oyinume edayite arre oyinume eda kweinumnu ovumo sweneovu enimekwe ifufu ewenbo umakakpey mekwekeni Me udagenanumidayke idayim amu eweyana ininudagenaka enu ekenybaw umaka ne ne nu edame kekom? Iyawte omavahine agbeyke idayakume orionanime eniedegbeya eweyna medeyowei media kunu oweyna oderiyo eweyna egbreseninuwey enuekenybaw evabene eneyita tula ekete udagena na mitadi diom idiom igumete mita tulado usonkrikri migenadusomna usomnu ojanu inum utum omopiomo unum utum omopiomo migen minwane diyo enakinumedia obita mita de ararar nu evon ebir bekery evaton midia nukuru amin bekeny adibekeny mida munonedi mimonudieridiom aswesayo aswey isayo ovremena omeme oyita dinidioma oyita den usomna do usomnu osomofiekine memimom ekenyo usom mekotun usomoha oyo usomnu osusomken omonaotadina omona oreremtio asuyo orerenmutuye asuyoma a odowa me mikrunyongenoyiubo do miyawnu ubuan osikiri bekeny minyonminwi amin mibuan mibuan mikienow iyikienoyinyo ma- a oyika oyigwanete nume edediikikya nu adibekeny nu. boyonueniedirukikya uboyomeneniedin ikikya ma- a otulu ohonu enievaigbena me ekre nogbaginedo mideingbolitary mitadengbolitanying media boyo mide igrube ji mide ibibi idia mado ifaymeovuo isibolifayn me otulese ohomiyigbe boyomivareren oyonu oyo onoteniva mikritatemekeny imboko miyamu ekenymekotumu ekeny gbo mitatul agame odegineyenu odian isavahine mojanu ekeny agbo mejame ekenyagbo do aduvayno ureren mu uswenyn bekenye ureren omogberdo mumonu banumebene utuntary awoyeowite do minanu memita miyanbonita mitan ivowa inumanhine ta tulbanubado mijamu bornu mesa utuntanyna megene enusekeny ka edey sautuntany bornubo mitutumon ewey fufu enubekeny barnuekeny agbo banuba nu mitutumon ewey me kotu mu enubekeny mimonbaw migidiokunu mebolbawka megena ena enubekuny numeswenenya yokom? Do ukpekinaw baw enyan enisavahine numebibaw utankpey udalubo utombo yekre mijan barnu odesin mijamigenbaw do banba mikrunyan oho midata bene utuntany imahinen utunutany ma- a ivombarnu uvay nuebovriken enisavahine uvaynu barmiejayo

Inumahne menway ikpoki ubonu evamedueki iyo enubekeny ekrumekotu mu akawntin tamahnena mahinema a osovrivi mijanuakpeni bariba ivayi wola ohomiyiwola osokumvunvi onumina meabokumuemahnese inum sukul nu abomuivomekeiyn inumahrese ekeny mebomu enyankubo muimonyo domikrutatemubanu oyinekery ekreri banu eweyno evon ekeny naijiya evadontom meja mekotumu abuja metabebanba okunu itabomubado mitabamsa okunu memivonumlev miogbo abene ibeni mekotumu episi mivatamubanuba okunu mitansabado mivon inienu ukur nenina minwini imilevoura kwenekwe okonu mekwekwe eni edukon okunu aswey imilevmiva soma okunu amene nukru skul menyonkubo mando ewey ekoney nuajidomaki jovmumu engonkubo emleve inwikio naijiriya na oyiemilevnu enyanery amene iyo ararar nueni ekwen ekwema a banuoweymomese mijan oyinu banumekotumu bolingo oyobamu mijan enawusa eblamasenewey okuvey utatulbamuba enuawusa mekiewey inum udadey inum imonionam imigber ikpohinam afukpey motula. Uyibomaugen ekrutabana eta denayo ohonu eniedeyimusweiny efanate ukoedeya mimon utwo ayo ogadaga utwo ayo afukpey motula or utroayoyo uvay tulbaman mudey tawzan tawzan ma- a inwiwomidwa oyobon orereyo ovajan mitarrete adiwe do okunu metamusweynyo mimon adue adwe eweykrikri ewekrikri ekeny ewenine <hesitation> ukurnenina obunokwey mimono ewey eweyadukrikri ase asekri mekwe enuekwekri enuekweka usene evuumonenawusana evu ivibaw ifrafran emonominowey do ejabo inum nuemanbotevi emontinumenuemamontevi ekrutule okunu enimeya emonu okenu ukoyo onyaynmotado onaka afeny igutoy ekotute owey monyany ukoyo sososo bol bol mado mifeyn ota feynde ohomugena ona eji ogute oyi enyamy tatul adwevu ebol hra eboluko ehnasebe ewey edatadeidiomedia asutovu mujamusweya ma- a mujamu awiye mowiya umatulbanuta uboyokpe adwemitate mimonde inumo mimonde ekenyeweyna banu imodaneni ejayi mekotumu binikamitate baniekotu mu wori mitule mitalulewori mitam uvay shosh ovu uvay sosiovunu.